कोलंबिया भी एक ठे बड़का देश हवे अउ लाजवाब देश हवे। वहा एक कति जंगलो हवे अउ सुघर सुघर जगह भी हवे। तो ओ सब तै जा के घुम सकत ह।